fjármálaráðherra segir að svo virðist sem sum fyrirtæki í ríkiseigu hafi farið á svig við tilmæli ráðuneytisins um hóflega launastefnu bankasýsla ríkisins vill skýringar á launaþróun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka ein mikilvægustu réttarhöld seinni tíma á Spáni hófust í morgun yfir tólf leiðtogum aðskilnaðarsinna í Katalóníu níu þeirra eru sökuð um uppreisn niðurstöðu dómsins er ekki

vænta fyrr en síðar á þessu ári ef fer sem horfir munu bakteríur leggja fleiri að velli í heiminum en krabbamein um miðja þessa öld umhverfisráðuneytið lætur kanna hvaða áhrif það hefur á hreindýrskálfa að missa móður sína þegar veiðar hefjast á haustin útkoman gæti haft áhrif á fyrirkomulag veiða unglingum sem hyggja á nám í framhaldsskóla stendur nú til boða að vera fyrsta veturinn við nám í Danmörku annan veturinn í Færeyjum og á Íslandi og þriðja veturinn á vesturströnd Grænlands

bankasýsla ríkisins og fjármálaráðuneytið banka og félög í ríkiseigu upplýsinga um launakjör æðstu stjórnenda og um hvort farið hafi verið á svig við tilmæli fjármálaráðherra frá tvö þúsund og sautján um launastefnu það hefur staðið styr um Landsbankann frá því upplýst var að mánaðarlaun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra hefðu hækkað um sautján hundruð þúsund frá því árið tvö þúsund

sautján þegar ákvörðun um kjör bankastjóra færðist frá kjararáði til bankaráðs Lilja er nú með þrjú komma átta milljónir á mánuði þá hefur Birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka tilkynnt að hún hafi látið lækka laun sín um fjórtán prósent og eru þau nú fjóra komma tvær milljónir báðir bankarnir eru í ríkiseigu bankasýsla ríkisins sendi stjórnarformönnum bankanna tveggja bréf í dag og óskaði eftir upplýsingum

um kjör bankastjóranna meðal annars með tilliti til þeirra tilmæla um hóflega launastefnu sem bárust frá fjármálaráðherra í janúar tvö þúsund og sautján og ítrekunar á þeim frá Bankasýslu ríkisins skömmu síðar það kom fréttatilkynning frá Landsbankanum í gær og við teljum að hún sé ekki nægilega upplýsandi fyrir okkur sem hluthafa í bankanum

og vonumst til að fá þau á næstu dögum fjármálaráðuneytið sendi Bankasýslunni og stjórnum fyrirtækja í ríkiseigu bréf í dag vegna launaákvarðana æðstu stjórnenda þar er vísað til tilmælanna um hófleg launakjör og

að forðast að ákveða miklar launabreytingar á stuttum tíma enn fremur segir að svo virðist sem hluti stjórna hafi ekki tekið tillit til tilmæla ráðuneytisins sé raunin sú megi ætla að

gengið hafi verið á svig við ákvæði eigendastefnu Valgeir það er nokkuð harður sum ríkisfyrirtæki hafi ekki

komið fram til að mynda frá forsætisráðherra já að litlu leyti

í janúar tvö þúsund og sautján

í janúar tvö þúsund og sautján

fyrirtækja í ríkiseigu

er í járnum fyrirtæki eins og flugfélögin gengur illa vegna hás launakostnaðar það er farið að fækka ferðamönnum vegna þess að landið er svo dýrt það er verið að reyna að koma á sátt og bæta hagkerfi lægst launuðu án þess að fara enn eina dýfuna hérna þá skuli fólk vera að gera svona þetta hlýtur bara að vera hugsunarleysi með þennan ágæta bankastjóra þetta er eins og þeir séu í öðrum heimi fjármálaeftirlitið efndi til morgunverðarfundar um samkeppnisumhverfi fjármálakerfisins í morgun sem situr í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands harðorður í erindi sínu Gylfi fjallaði um verðskrár bankanna og gagnrýndi hversu flóknar og illskiljanlegar þær væru fyrir neytendur Gylfi taldi flækjustig bankanna viljaverk og þeir leggi áherslu á að sinna stærri fyrirtækjum fremur en almenningi fyrir vikið megi sjá rentu bankanna í óþarflega háum launum miklum hagnaði og nýjum byggingum Gylfi nefnir þar nýjar höfuðstöðvar Landsbankans sem eiga að rísa í miðborg

Reykjavíkur við vorum til gamans að bera saman þá fjármuni sem fara í framkvæmdir við múrinn sem Trump vill byggja milli Mexíkó og Bandaríkjanna þetta er sirka tíföld upphæð miðað við stærð hagkerfisins það sem hann vill setja í múrinn sinn en þetta er ekkert talað um það ríkið vill byggja byggja á einhverjum

kostar að mér skilst sjö milljarða en ekki fara í ódýrara húsnæði staðar annars staðar Gylfi telur að óþarflega há laun bankastjórnenda torveld upplýsingagjöf til neytenda og aukin áhersla á rafræn viðskipti sé ekki til þess fallin að auka traust almennings á bankakerfinu saga bankanna hér á landi er ekki beinlínis traustvekjandi

verður að gefa fólki smá tíma til þess

segja að þeir hegði sér traustvekjandi og fólk fái þá traust á þeim það er ekki hægt að fá traust án þess að einhver sé traustvekjandi

eiga að setja bankaráðin af

uppreisn og landráð eru meðal ásakana sem leiðtogar aðskilnaðarsinna í Katalóníu standa frammi fyrir í einum mikilvægustu réttarhöldum seinni tíma á Spáni sem hófust í Hæstarétti landsins í Madríd í dag búist er við að réttarhöldin standi í þrjá mánuði réttarhöldin snúast um þjóðaratkvæðagreiðsluna í Katalóníu í hitteðfyrra og yfirlýsingu um sjálfstæði sem gefin var út í kjölfarið tólf

leiðtogar aðskilnaðarsinna eru fyrir réttinum þyngsti dómurinn gæti orðið tuttugu og fimm ár níu úr þessum hóp eru sökuð um uppreisn að hafa staðið fyrir ofbeldi í tengslum við sjálfstæðisbaráttuna

Spánar segir réttarhöldin þau mikilvægustu í landinu síðan lýðræði var endurreist þar árið nítján hundruð sjötíu og

draga hlutleysi dómstólsins í efa og kalla réttarhöldin pólitískt sjónarspil

fjöldi fólks kom saman í

í dag til að mótmæla réttarhöldunum og minna á kröfur um sjálfstæði búist er við að réttarhöldin taki þrjá mánuði

síðar á þessu ári prófessor í sýklafræði segist myndu hugsa sig tvisvar um áður en hann færi til heimshluta þar sem sýklalyfjaónæmi er einna algengast ætti hann aðgerð fyrir höndum sýklalyfjaónæmi er vaxandi vandamál í heiminum í skýrslu sem unnin var fyrir bresku ríkisstjórnina árið tvö þúsund og sextán var gert ráð fyrir að það mætti rekja um sjö hundruð þúsund dauðsföll á ári í heiminum til ef ekkert verður að gert að þá verði þessi tala komin upp í tíu milljónir þannig að þá verði fleiri sem látast af völdum sýklalyfjaónæmra baktería heldur en eru að látast af völdum krabbameins í dag Karl g Kristinsson hefur áður látið hafa eftir sér að hann sneiði hjá erlendu grænmeti og geri sér far um að kaupa innlent kjöt til þess að forðast fjölónæmar bakteríur fólk erlendis borðar þetta grænmeti og það

en þetta er aukin áhætta en Karli er ekki síður í mun að fólk íhugi áhættuna sem fylgir ferðalögum ég myndi nú ferðast til allra landa sjálfur nema ef ég ætti að fara í aðgerð eða eitthvað svoleiðis þá myndi ég hugsa mig tvisvar um áður

Suðaustur Asíu því þar sé

sýklalyfjaónæmi einna mest í heiminum ég tel mig í rauninni þá skyldu að upplýsa almenning um stöðuna og áhætturnar í tengslum við sýklalyfjaónæmi hefur ekki síst verið mikið rætt um innflutning á

en svo kemur á daginn að frysting hefur ekkert að segja í því sambandi flestar bakteríur þola frystinguna

í kjötinu það eina sem frysting gerir er að draga úr

Joaquin Guzman var nú síðdegis fundinn sekur í öllum tíu ákæruliðum af dómstól í Brooklyn í New York kviðdómur komst að þessari

niðurstöðu eftir að hafa fjallað um mál hans í sex daga dómari ákveður svo refsingu en

eða sá stutti á yfir höfði sér margfalt lífstíðarfangelsi hann var höfuðpaur

glæpasamtakanna sem hafa síðustu ár ráðið lögum og lofum í eiturlyfjasmygli til Bandaríkjanna réttarhöldin í New York eru söguleg því þetta er í fyrsta sinn sem svo hátt settur

er dreginn fyrir dóm lögreglumönnum á Suðurlandi verður fjölgað um tíu á næstu mánuðum og verður liðsaukinn meðal annars notaður til að leggja meiri áherslu á umferðareftirlit sérstaklega þegar kemur að erlendum ferðamönnum um fjörutíu lögreglumenn starfa nú í umdæminu sem er það stærsta á Íslandi og verða því fimmtíu þegar búið er að ráða í allar stöður Kjartan Þorkelsson lögreglustjóri segir að þetta muni efla

það sem við erum að leggja áherslu á með þessari aukningu í lögreglunni er einmitt að taka á þeim þætti að lögreglan verði meiri sýnilegri í umferðinni því kannski mestu áhrifin á þessa erlendu ferðamenn

Kjartan segir að forvarnarstarf og fræðsla til erlendra ökumanna hafi skilað góðum árangri en hins vegar séu vegir hér á landi afar misjafnir þeir eru ekkert vanir að aka við

skilyrði sem eru hérna á það þeir eru ekkert koma inn í þessa hálku og þessa vegi sem við erum með hérna við horfum kannski jákvæðum augum á það að

í uppbyggingu vega þá eykur það verulega öryggi hjá okkur en þegar þeir eru að keyra of hratt hvernig gengur að innheimta sektir við leggjum á sektir hvort sem það eru Íslendingar eða útlendingar

þetta er yfirleitt greitt á staðnum og áttatíu til níutíu prósent af þessum sektum er

posa á staðnum demókratar og repúblikanar á

og því verður líklega ekkert af lokun

á föstudag Trump Bandaríkjaforseti fær aðeins fjórðung þess fjármagns sem hann telur sig þurfa til að reisa vegg á landamærunum að Mexíkó

í Rio Grande dalnum í Texas eru hafnar en sú er nokkuð fjarri loforði Trumps um veglegan múr á landamærunum að Mexíkó og fjármagnið virðist ekki ætla að skila sér hvorki frá Mexíkóum sjálfum eins og Trump talaði um né þinginu því samið var á Bandaríkjaþingi í nótt um að setja einn komma fjóra milljarða bandaríkjadala í á landamærunum aðeins brot af því fjármagnið er hluti samkomulags repúblikana og demókrata í öldungadeild Bandaríkjaþings um fjárlög það er Trumps að samþykkja það til að afstýra megi

annarri lokun

fyrir fundinn í El

boðaði þingmaðurinn fyrrverandi ein vonarstjarna demókrata fyrir næstu forsetakosningar til samstöðufundar í El

heldur því fram að múr á landamærunum valdi fleiri vandamálum en hann leysir

á afdrif kálfa þegar móðirin er veidd að hausti hægt væri að seinka upphafi veiðanna en segir að ekkert bendi til þess að margir kálfar drepist sökum þessa hreindýr voru flutt til landsins seint á átjándu öld en hafa aðeins lifað af á Austurlandi nú er

talinn um fimm þúsund fimm hundruð dýr en eftir að kálfarnir fæðast í maí verða dýrin næstum sjö þúsund í fyrra mátti veiða

hundruð og fimmtíu dýr en veiðar eiga að halda stofninum í skefjum offjölgun myndi auka smithættu og ofbeit veiðar á hefjast fyrsta ágúst þá eru kálfarnir orðnir átta til tólf vikna gamlir og sjúga móður sína lítið minna en fjórar mínútur á sólarhring hafi haldið því fram að ekki sé réttmætt að fella frá kálfum sínum á þessum tíma það sé ill meðferð að

svo unga náttúrustofa Austurlands fékk síðasta haust styrk til að auka mjög og telja á öllum svæðum úr flugvél tilgangurinn er einmitt að telja kálfana sérstaklega og verður talningin endurtekin í vetrarlok til að meta hvernig

hefur farnast móðirin hefur ákveðið hlutverk í lífi kálfsins þegar líður á veturinn hann nýtur góðs af því að hafa kúna en það er ekki þar með sagt að hann geti ekki þraukað veturinn sérstaklega ef það er góður vetur það er vitað að þegar herðir að þá eru það fullorðnir

sem hafa gert út úr sér á fengitíma og ungviðið kálfarnir sem falla fyrstir ef það herðir að fyrir nokkrum árum varð í Álftafirði í þrjá til fimm vikur og þá bar meira á

sem bendir beint til þess að það sé óvenjumikið af samkvæmt upplýsingum fréttastofu er minnstur hluti dýra veiddur í upphafi veiðitíma og þá velja veiðimenn síður kýr með unga kálfa

eru á þessum tíma vænni bráð staða stofnsins er mjög góð og hann er kominn upp í tæp sjö þúsund dýr að sumri og ekkert langt síðan þau voru ekki nema þrjú til fjögur þúsund það bendir nú ekki til þess að þau séu að hríðfalla á veturna maður lærir vonandi mikið á þessu segir stúlka sem ætlar að sækja um nám í nýjum Norður fyrir framhaldsskólanemendur kennslan fer fram í Danmörku Færeyjum Íslandi og Grænlandi og nemendurnir flytja því milli landa meðan á námi stendur rúmlega fjögur þúsund unglingar standa núna frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort þeir sækja um nám í annars konar nám eða fara á vinnumarkaðinn þeim sem vilja fara ótroðnar slóðir stendur nú til boða að sækja um að komast í Norður

en kynning á honum var í Verslunarskólanum í dag þetta höfum við ekki prófað áður þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu um tuttugu og fimm nemendur verða í bekknum hann er þannig að kennslan fyrsta veturinn fer fram í bænum Helsinge í Danmörku þar sem rúmlega átta þúsund manns búa annan

veturinn flyst bekkurinn búferlum í Kambsdal í Færeyjum en í þorpinu búa innan við tvö hundruð manns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 ég held til

framandi fyrir okkur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

farið til þessara landa

farið til Danmerkur maður lærir vonandi mikið á

skemmtileg upplifun Danir eru stórhuga og þurfa engin fjöll til að skella sér á skíði nú geta íbúar í Kaupmannahöfn rennt sér niður þak endurvinnslustöðvar á

töfrateppi og brekkan verið þétt setin frá því

hún var opnuð í morgun það var arkitektinn sem hannaði en í húsinu hefur rusl verið flokkað ansi lengi og það farið að láta á sjá

hefur látið mikið til sín taka í þessu iðnaðarhverfi nærri miðborginni sem er orðið að nokkurs konar sælureit fyrir að mestu niður og útlit fyrir hæglætisveður víðast hvar á landinu í fyrramálið en síðdegis fer að rigna á Suðausturlandi og Austfjörðum og snjóa til fjalla Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur eftir höfuðhögg sem háir henni í daglegu lífi og undanúrslit kvenna í bikarkeppninni í körfubolta verða leikin á morgun við heyrum í leikmönnum liðanna þetta og fleira í íþróttum

fjármálaráðherra segir að svo virðist sem sum fyrirtæki í ríkiseigu hafi farið á svig við

tilmæli ráðuneytisins um hóflega launastefnu bankasýsla ríkisins vill skýringar á launaþróun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka ein mikilvægustu réttarhöld seinni tíma á Spáni hófust í morgun yfir tólf leiðtogum aðskilnaðarsinna í Katalóníu níu þeirra eru sökuð um uppreisn niðurstöðu dómsins er ekki að vænta fyrr en síðar á þessu ári ef fer sem

leggja fleiri að velli í heiminum en krabbamein um miðja þessa öld umhverfisráðuneytið lætur kanna hvaða áhrif það hefur á hreindýrskálfa að missa móður sína þegar veiðar hefjast á haustin útkoman gæti haft áhrif á fyrirkomulag veiða unglingum sem hyggja á nám í framhaldsskóla stendur nú til boða að vera fyrsta veturinn við nám í Danmörku annan veturinn í Færeyjum og á Íslandi og þriðja veturinn á vesturströnd Grænlands þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina og